<hesitation> kugira ekiwambuuza kugira nti <hesitation> kuba omwaana ninga kuba omuntu mukuru oburamu bwangye bwona nindondaho ki? Nkanye <hesitation> nkanye <hesitation> ahamwe nimbaasa kugira nti nindondaho kuba omwaana oburamu bwangye bwoona, ahabwaaki, nti kworikugyenda ori kukura nobujunaanizibwa nibweyongyera, ninkuha ekyokureeberaho nkahabaziire biitu, nti nyowe nkanye nobaasa kushanga omuka muzeeyi may be ayine abaana nka, turi nkabaana mukaaga kandi oshanga nti buri omwe eishomero ryaari kushomeramu arikushashura million emwe nokugaruka aheiguru, so oreeba ngu nanaanka munonga, nkomuziire <hesitation> nobujunaanizibwa kureeba ngu buri mwaana yakoraki, yayega ﻿so as nki- nkiiwe omuziire oyine ku meekinga sure nti wakoraki wabona ezo sente abaana baayega ksndi ekitari aha mwaana nti nyowe omwaana waaba ori omwaana namunonga munonga nkaabo abari ahansi munonga nka ahansi ya primary we yaarya akanyaama akanywa tihiine ekindi eki arikuba nayenda kwonka weija ori kukukura ori kukura hati nka nkanye nooba noreeba ngu so oyine kureeba ngu wakora namaani kureeba ngu wakora ki, wabagye omumeisho, ekitari ahari ki ekitari ahamwaana nti omwaana we yaafuna ekyokurya akafuna ekyokunywa oburamu nibugyenda omumeisho so oreeba nti ahamwe nikirungi kuba ori omwaana okaguma ori omwaana kandi ahandi nikirungi kuba omuntu mukuru kuba kuba waaba ori omwaana nooba noyegomba kuba omuntumukuru kandi waaba ori omuntu mukuru obumwe noyegomba kugaruka omubuto <hesitation>